Panona fichi lapamu yani maana ya kukuundwa ali kuheshimika kwene kuko <noise> kwene kukola umuntu ndizwa kukunda yani moja kwa moja mapelu kaeshimi kane yeshima kweilu kwako mapela inkulu sana kiasi kwamba tange aku tamchile nanda chosni kichichi ipe kwa hio <noise> ngi wazana umunta taku unzile yani kwangwa kwamba ni heshimu kwako kwene insipo kwei maana ya yae ya kuheshimiwa yanu ukuku ndikwa naaya ijami numutenzina yapali ponga mantungai familia kwene ndiyala ya kuku ndaya nali kuheshimwa kwenu kukora